Tarixiy arxitekturasi bilan ajralib turadigan davlatlardan birisi bu Polsha. Juda boy madaniyatga ega bo’lgam davlat. Varshavada judayam katta <hesitation> madyaniy xilma xillikni ko’rishimiz mumkin. Vodkasi bilan mashxur davlatlardan birida albatta qishki sportlar ham rivojlangan.